mɛ bɛ i duma uru ɲusin tina a u ɲa minian an an daa ozo ere uru ɲusin tina tanti yiase a dɛta muma oyi duma zin ta mu buale zun zun pinin unin ta mu bua ɛ